Misy ny kodiarana izay mampandeha an'azy, misy ny guidon izay familiana azy, dia misy ny chaîne, iny izany rehefa ohatra hoe voizinao izao ilay pédale iny dia mihetsika ilay chaîne dia lasa mihodina ho azy ilay pneu dia mandroso izy na miemotra